Chufi, buubi, gildi, yukku-yadere, cholli, gertugal, faturu, mbewa, vamde, nagge be nyiwa. mi fuddiri be chufi ngam kanjum on pamarel nder dabbaji mi limti indeji majum.